Ɗum woni nuuygal bu- pateseri oo, nden ne faa ɗum taƴƴe taƴƴe. Kaa non nii non woni no ɗun yaarata e no gollirtee. E ley min kaa faamu an dee, sabi homo fu ana jogii alkadara. Mi wanaa jogiiɗo anndal muuɗun sanne.